Alura ün aliment pi lu faze cözi e pi a perd sua cualità no, ad ezempi la vapuriera al a purtà a ten-i ën po pi ël brot, cuindi a fe si ch'a perda pa tüte sue sustanse, vënterìa pa fe cözi tan e vënterìa mangé bastansa crü alura so, l'aliment al a, a s'ten tüte sue proprietà